Soodatay ñaaminda a resa, soodatay ñaaminda ɗuuɗɗum horoo pooyina mbalndi. Nde nantaa jonngay jonngu huunde maa daga arande jonngaande kompleet e hoore maa.